Moo se a la mooyaa faliŋ noo le parifuwaa, i ka moo je le, <hesitation> ate kuluuta miŋ kono, niŋ a bota wo to, taata dulaa doo to. ee ili dowiyeŋ uni ooturu perisonaalitee,, uni ooturu fugiru, ili refusi, ate faŋo, ili refisi de rekoneetiru see rasiini, haa. Ewolisiyoŋo, le ka a ke, aniŋ moolu faŋolu la konpereyansiyoŋo